Sport turlariga: Futbol, basketbol, voleybol, tennis, suzish, gimnastika, regbi, boks, yugurish, yengil atletika, shaxmat, bodibilding, eshkak eshish, badiiy gimnastika, hokkey, dzyudo, kurash kabilar kiradi.